<hesitation> <noise> k'o jujon taq awajiib' che qas nem kichomb'al xu' chan ra'aj aj wunaq qas qet- am taj kajpa' li k'oy, el k'oy nem na poon richomb'aal <hesitation> chi kiwach nik'yaj chek awaj e lara' qas jaljaq chetaq laaq' kirb'anan, karmaja' kajpa' qano'jb'aal ra'aj che aj wunaq xu' chan lara' kekawant kich'awek laaq' kitzujnek xu' chan qas qato taj laaq' kisilb'ek, kaq'anek kixulb'ek xaqara' <hesitation> kirxakb'a' riib' kirch'iyb'a' riib' cha jujon taq chee', xaqara' k'o jun chek awaj qas nem richomb'aal xu' chan ra'aj qakoj pi etz'eneem, ra'aj qakoj pi etz'eneem el b'oor, lara' qas e nem na poon richomb'aal pi alnaqiil kirk'amaxtaj jun chetaq wuxu' jun chaak pi alnaqiil <hesitation> kirk'am richaljiil jujon taq chetaq kajpa' ra'aj che aj wunaq ela' jujon taq awajiib' che qas nem kichomb'aal xu' chan k'ax wa' richomxiik xu' nik'yaj rii' qas qachalajsaj.